Guarderìu fora d'la fënestra për amiré la tera da l'aut, lezerìu dë libbre, dörmu, mangiu, beivu e cerciu dë pasé ël temp anche se al e dificil